So hoddiroore heɓii ma a yiɗi a wayla taayawal ba''antewa maaɗa, arannde ni, heɓu nokkuure feerwunde ndaro-ɗaa, nden keɓaa <hesitation> liftirga walla ɓamtirga, ɓamtaa wakkere to - nde <hesitation> taayawal ngal woni. Nden to a ɓamtii, a itta-ngal. So a ittii-ngal, <hesitation> desaangal sera. So wonngal kesal <hesitation> mbaylata kadi nden koosaa-ngal kadi ɗiisaa.